Ma arva, et latsilõ tulõ joba väikust pääle opadaq, et puuviläq ommaq ka hääq ja makõq ja noilõ tervüsliguq ja mitte näile liiga pall'o kommi andaq <hesitation> vai tõisi tsukruga süüke.